One one lor ley biggest challenge ley world facing na na allover la poverty because of ley war because of hardship and other thing neh people will na really understanding what ley doing where ley going so if ley world can focus on poverty then people will really understand what ley wanna do or where ley going air.